E bmi ka arehwin mima, arehwin woiwuma, wato arehwin awo iwu ma aŋha babhgo gŋa kala isi gŋaambo yiya gŋa wo iwu ma, ogŋo owo iwu kala isigŋo opyapyan ba wo kalŋwo iwu kalaŋwo mbo ogŋo a <hesitation> udzu owo iwu kala moarehwinhwon, toh la ŋwo mbo ba hyen dzu puapyon mbo, toh l chuku kahe udzu pyapyan bo, toh chuku kahe udzu pyapyan he lo ba zgisin ñ kala ŋwo agyi kala isi gŋo owo gŋo kol dzu pyapyan kala ogŋo wo pyapyan kala eson. gŋo gu, ŋwo mbo oyiya gŋo ba dzu pyapyan kala moahwon, abmi kpoutmu tsotse ne abmi yi ulucha. chken ne bmi yi tsotse <hesitation> koma wato awo gŋo kame lu ogŋo are ŋwo tta ala. ta iphu, ŋwo, ka arechken ŋwo ŋga otaiphu gŋa otaiphu gŋə, aghre agbi, ŋwo la ame vhre aghre aghere ŋwo la ami anaŋha aghre ŋwo, ata ichku ŋwola ami hyen abgban ghre ŋwo moa ayi okhro engla ŋwo. Toh ogŋo ala wo riri agah helo ŋwo dzu pyapyan kala eŋw mbo. toh chuku kahe owo gŋo klo dzu kala eŋwo, ŋwo ela da agah gŋo awo agŋo kpo hwo moarehwin hwon, ŋwo ba woagah udzu pyapyan, toh kaga mola. amo egŋo luha mala arehwin awo enha mbo mola enhana shame, lo zgi ren ghre areeyan mbo ambo Kpo ŋwo kpo ofa kpo aha. ofakpo ka ŋwo klo udzu pyapyan kala areŋha mbo, oba moare mbo ka ŋwo aspu moala la lele ŋwo are laklo dzu pyapyan gu le, ma ambo ba klo ŋwo, koma bmiba dzu opyapyan kala embi oba aka. udu ahogbren angyi la asi adi “ŋwo wo-ŋwo wo ekahe oba ŋwo ŋwo ŋwo ŋwo da ah emachken enghba ŋwo esson kala eŋwo mbo, ta iphu ama ba are chken mbo toh ogŋ nyuŋ akpla he oka dzadzi ekahe lo gule, ŋwo ba dzu pyapyan kala eŋwo koma ogŋo dzu pyapyan kala eson gŋo gule, toh lo ba. wo oba wowo akpla chken. iwu mbo, gŋo ola ŋwe ba elzu pyapyan kala moarehwin ambo, udzu pyapyhan helo lo lo afawo iwu maambo agmu lo shine aŋwo babhgo gŋo udzu pyapyan kala esongŋo ota iphu arichen mbo, klo ashe arechken mbo tsa arechken atsa mbo, klo tsa arechk umbugu mbo akpa ahogbre mbo anye gi akpla lawo dzadzi, la si ola owlama sia kogi ma, la si opyapyan, kala kala a ah kala moarehwon toh ehuku kahe udzu pyapyan helo lo wola iwu male, ambo are la ŋyun agah gŋa siazga agŋa klo kphka moare chken mbo, gŋo kpoakpla adzi, klo kpo akpla adzadzi, toh alo ba wo iwu mbogŋa ba dzu pyapyan kala enha kala moarehwin ah fofa me fi melamebafasa